<hesitation> wewenire kimivaya <hesitation> oseyenihiresiuwara wemosti buoudia udia udua wewoa wewea weaseguweshn dagere omo omo wowo ukilloselebua oranilioselebua omobiyenase oranimanoselebua nmuoselebua esaboyagenosin omu-uweyoleoselebua wea mafioselebua uweamofioselebua amibezewesa boyaguwehini amibezewemasaiheazn anamofioselebua <hesitation> inipani owewe waniminana amisekurvo aguwereashire vag ukiamofioselebua ugoselebua areahuniwe before wecoaregeweshinina abuweaureuoge weuhosalebua uobo <hesitation> weamnuselebua oba amisoule weseni wedegere wedagere omondagere eniomahini enibazeomahini omanadare omo namohuselebua emiomahi anigena bage ndamiomagin omutehini omisorevo ni wearevoka akiareava Omosoreuoni wetitanominia <hesitation> oseyanaorere akiaraomile amaliuwevota mihiomile idagere oniatioidagere we dagere wemostikhi wedagere udahioselebua udamofioselebua emibezewede shleragn weiseguweshi aba binini valedia okeweboselebua oselebua kiaba inini okeomiwe vajweyani ajajuwele maove wemuovo amibaze nimadamiwemahini we isen ovaowaebe auweau ukimuovo oasbarobomu <hesitation> auwerawe wemuor erahieronmi shin werahievinimishena ukibibodia ukiye ageuweroasen ukimuoselebua umuhuo ukidagere weavini vareahu emibezewemahien aramihoname ave adodioni duwani edaba cuses wemeba ukibibodia wedaba acreashie uyasivo wedeba egodiwo wedotate ukiwoa o Abaivinemi tamami nioruobo rohin ozewamiguwehi nini bi abaniteromogwe uro <hesitation> amiaguwe oweniani edageniwe oweniami unami oyanokileaguwe agunoebia egauwedowure nidawiwere wediadoweresio weduwereuwekunoyeni amiba biniabelo awia ababenini nabiwa egeda nareze weoba oaze animiaba bininiwe vo owe <hesitation> woninomi ukimuovo weabge nadamuovo agezehie vodiao ninibia okiadama abinini bibauwereuni oawedurenisiwe oyenitere nidamioyafio nidam iupadanakikaka edanselebua kidotilen wemi reunini oazea ababinini daweweweni owarebe auwereyo abauweruo ukimuovo miamotale ukiamufiselebua oranimufoselebua emiomakuhivan nmin agiedia gehiedia diniagiedia wonigini euo euo oderevani ababinini gawea Nidamiohianio romuwani wediya goarove humo because egodiao wedakioria oriagbige wedakioporia opokpa opawho nikioma abize menitanatani anmi <hesitation> anmiwemakira niamenmevo oreareniweoda aki nae aba binini ero rera awe ao iganimihun omoramawa merusebua vera omo we wowa aba bi nini agivo uwarowen wa wowo wamuo vo weidiagi amise puatagikikena apuakia nikuhinime grehina oaze menkat wee we uwamunuselebua giuhyinara aye ihen eonimedua <hesitation> agenini vaba adikuwe ekia ghon-ghon iguo nazeaezakua akoria niakushkirenia animakuhi vamayanare abediani rerena onakiuo onaeriguoreo onaowoneregore u-un aba binini vagiwani Aniguwea rowea rowea zenidiami ediagu nasuwe omi anidamiedagenisuwa okimi wa wowo vewoa wemakiu omonirnkihu ami omonirnkihu obibodia omonivnkinu ehien idagera onima mean weidagera we idagera ouwedayeyea o wemanbuweu weidagera weidagera adigami agaminasebua ramhuwe wekisabaseve osuwebo we wowo awowo omo merusebua mirogeuwa we womo akihu wemisevora wedagerenibawe bininire wehiemuo because angenini weivoa omebudiye amikiki ke oakisumounanigeni amikike iguogi gia omi iguogigi oselebua <hesitation> omai aniguo gigie gigi emi omo because eoni ababinini guwele uwerowemi ozeathuhe ni romowa niagevava eiguo gi ge Weure wo wowo ikushenime wedakida wewevoshi omebodaye ageuwe mazee wedukeda agoroweye kekeke wemawhoman luwa zenkuhi oba because weawierhin ahie webibodia webibodia agesi <hesitation> agmewesuabiare rowa ageweashe weyesabosevo oaze weamireurehi nime nimuhuselebua bagenale zeomusiegere erehieshe omo sathat adime agababinin gewea amisiowew elelevo emigibabinini gewea asoremume bare onmi <hesitation> egenin wedoyale ababinini uwa emi ozea ababinini oagu lege rewemini nyoruwefiagevava <hesitation> uwehi okpi- kpa okpiuho odia uweremuo vanimi rudaegodiao weni gedagere rowanimi nababinini weuwe roru omo amibizeubuedi kihi anminuweroweni owearemuyeminoseni hien onwdiren ababinini Aba bebinini dita animen ababe bininwenirowe oawereo unhien ozeadime ababininiwe adiuwelume uwae because amiaba binini nabi o at ebua weyedokiaba azebua weyedoki mama wedukare abodiye <noise> asorun wedokida abomoweababinniye oazee omeuwehie woababinin nasi because aluwedia nabilo oselebua mosti doreye egeni wedoki-mama weawiya nor sin weyebie omo omokuauwa nisi oaze uwiaba binini norsi because ozebua wemostie vadudiabiya Wea wowo omo wea wowo oawemivoumerhi narewhodia nmanu wa okosh nme uwerecash waoboro oamirkimufioselebua weamufio selebua because anomufioselebua <hesitation> nagimufioselebua ewemiba erehibonmeshn omupani aba binini uwa wi wowo omo wi wowo because <hesitation> agenyarere woababininuwaya uwe-eahigrava welumi mamaedabanarean madabava rean wopa irevani webi oselebua wa wo wo anidami eqeuwoewofio wasuwa aba binini nadigewa akia ghon-ghon wa wowo omo wa wowo